Ta dei ta kan inkaña chininá ho o on. ko valorna ta nru ta ho valor nri ta kannri chinna neni na koyó a kanana neni na kó xó ta konruixo ka ta nrato iin totoni a ku xanri veeni ta nrato tá jan ta kona nro xaxa onaó a xa onrui viko ta ni i'o ni ehani ta ni yú ta vine konruiyó, nadanroko <hesitation> ña nao kuan inka yó tá na'nguatao konrui viko.